في وقت الفراغ متاعي, ميزا بيا ديما نحب نطور من روحي, مثلاً نتعلم حاجا جديدا, وإلا نحسن من روحي, مثلاً نعمل شويا رياضا, وإلا نطيب أكلاتي المفضلا, وإلا نحل بيسان نتفرج في شويا أفلام, وإلا نحط سيريم متاعي, وإلا زادا نلعب شويا ألعاب بالتليفون, وإلا نحط بيسا نلعب لوعاب أنا نحبها زاد.